Wor kun wor ada bekuu ada isane ada ak mal amtan inama duu ada inama wo ini wor isa kasabo wor isasunt gad hijebine mpaka inin kobe galfet ama safar dibi itdarete ada akana kaba inama kune ada isan tun dansa lubu jabesiti amine inama kaljesiti amine inama dugumsiti inama cholomsiti inama miyesiti inama dirirsiti inama kajel yaani amtan afani inama kajelsit.